Izy koa zah lay mivadiky amboa, voalohany mitondra mitondra raha araiky fitaovana na lamba ahaizan'ologno tamy zah mbola mbola olombelogno de hindesiko ma- magnatono ologno araiky mahay zah, <hesitation> de amb- <hesitation> miezaka mioaoa na sintomiko izy amy vavako hindesiky <hesitation> tsoritsoriko mandeha amin'ny ologno mponosavy nagnova zah.